البلاصة اللي اخطرت ليها وعجبتني وكانت على حسب المتوقعات التواعي، على حسب المتوقعات التواعي، هي ماليزيا. ماليزيا زرتها <hesitation> زرتها ورحتلها، وهي بلد رائع، بلد أخضر مليء غابات، في شرق آسيا، فيه مزيج ما بين <hesitation> السياحة التقليدية والسياحة العصرية، ذات المباني و <hesitation> و الاماكن السياحية والتجمعات المحلية.